Ngua̱ sá ku̱ni si xí betjua̱ ngu, ngu i̱ke chju̱nena̱ná kua̱ jkú kánbatjíya sa xi ku̱ni xinde̱ne̱ kua̱, kua̱ sá ku̱ni kísa̱ ñu kjíta anima̱a̱ ngu xi sí te̱ku̱a̱jínni sa xi kju̱a̱ chakun ku̱e̱ji̱ xi sá kju̱a̱chakun kjima̱ kua̱ ísa̱ fí, ísa̱ nkjín mi̱e̱ fí ya̱nga ikie tifanie ya̱nga mi̱e̱ nchatíé ya̱nga mi̱e̱ nchasingá, ísa̱ jkú ábantjíya xinde̱ne̱ kíte̱ ku̱a̱jínsín ma sá ku̱ni masú kjúátsieé nga, nga xí kjúátsiene kje̱esín, kje̱ésín sin míée̱. Kju̱a̱chakuní káfí kju̱a̱chakunní batujín bejñani sá ku̱ni xi sí xi tichá xi kjima, batujín, batujín bejñáni kiu̱, kuini xí ísa̱ ñú bejñáne̱ xi xi nga̱ta tsi̱e̱ mínú kju̱a̱ni xi káfí, nga̱ta tsi̱e̱ chju̱nena̱na nga̱ta tsi̱e̱ sá siá tibetju ndáa̱ xinde̱ne̱ kíte̱ batujín fí mi̱e̱ne̱ kíte̱ batujín fí sá kju̱a̱chakun kjima ni̱ngu̱ján sa kju̱a̱chakun kíte̱ batu jín fí, kabantjíya mi̱e̱. Kua̱ jkú kábantjíya mi̱e̱ sá ku̱ni xi nde̱ne̱ kua̱ sá ku̱ni xi mi̱e̱jchá kjúatsiné kua̱ ike xka tába bákjá ike tsíchjén ísa̱ naxti Tiba a̱ndáa̱ xinde̱ne̱ tu̱ kjúán tu̱ ma kámatsíjien xinde̱ ke̱ékjúán naxti kje̱é kjúán kámatsíjien xinde̱ kua̱, kíte̱ ku̱a̱jínsin má sá ku̱ni ma kjúátsiene kua̱ ndáa̱ xinde̱ síní ísa̱ ñu fátaa anima̱na kua̱, kua̱ ikie ñu jkú kábantjíya nga̱súndie xinde̱, a̱ta íte̱ ku̱a̱jínsin má ndáa̱ xi kjuátsiee kábéjku xínkjin míée̱ káfí, káfíu̱ níxtia̱ káfíu̱, kju̱a̱chakun káma káfeta kju̱i̱ndibá, ndáa̱ xinde̱ kíte̱ ku̱a̱jín sin má sá ku̱ni kjúatsíéne̱ kua íkte̱ ku̱a̱ísin máne̱ a̱ndáa̱ xinde̱ne̱ kua̱ tu̱ tu̱mijíénnísúná tái̱chañá tu̱mijíénnísúná kua̱ ísa̱ ñu kjíñá xi cháá kísa̱ ñu kjíña xi sí xi tifánie xi menúu̱ni sá ku̱i̱xúán níngu̱ tákjian kíte̱ ku̱a̱jín sin má sá ku̱ni xi nde̱ jkú, jkú kábantjíya xinde̱ ike nga íte̱ tsénjín sá ku̱ni xi mi̱e̱jchá xi tsabetsu̱ba̱ kjúátsieé kuikju̱a̱, ngua kuira̱ kju̱a̱ ku̱a̱sin kjímanine̱ kabantjíya, kábantjíya kju̱a̱bíntsjien kábantjíya xinde̱.